هو، زه پوهېږم چې وېښتان څنګه وبدل کیږی اول وېښتان ښه ږمنځ کوو چې غوټه ونه لري. بیا یې درې برخې کوو، او یو بل سره وبدل کیږی نارینه خپل ویښتان نه وبدی د ویښتانو وبدل دښځو خوښ وی اکثره خپل ویښتان ابدی ځکه چی ښایسته او منظم وی